Fomba fana- fanabeaza telescope iny mpirahalavitsy, tiralavitsy ty fahaizako azy, misy fitaratsy zay raha iny, amy lohany iny eo. Le fitaritsy iny amizay zany, iny zany ny karaza hoe microscope raha iny le mahita ty raha lavitsy biby eny le hitanao mariny avao, hitanao bevata.